maal internet hinkabben minkenkee wonduraa woan attin ittat detee baree muuk stimaa ijetee ,simuu futte baree setingii detee, ilkaan afur ama sadiit gargalchitaa, ak ishiin fuut maal ishiin fuut aksuun dansaa, duub aksuninn network fudaa.